<noise> Gn'agny zao da antonony, mafana antonotony da magnora. Am fahavaratsy i da tena magnora be. Amin'ny novambra hatramin'ny May eo. Da afaran'izay amizay mafana. Mafana soasoa am lohatao zany. Zay gn n mifamadibadiky gn'aminazy eo. <noise>